ہاں جی یہ تو ساہ ہے جی کہ پلاسٹک جو ہے پلاسٹک کے شاپر یا اس طرح بند ہونے چاہید ہیں یہ بالکل بند ہونے چاہید ہیں جناب انہاں دی وجہ تو بڑی مقصد ہے کہ کافی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں انوں تے بڑا مقصد ہے کہ متاثر ہو رہے ہیں لوگ اس چیز تو کیونکہ یہ اساں لوکاں دی بھی تھوڑی اپنی بھی نائل ہے۔ جیسے سی وجہ تو اسیں لوگ جڑے ہیں انہوں کو مقصد ہے کہ کسی ایک جگہ کے بچے نہ رکھتے، جگہ جگہ بس مقصد ہے کہ روڈہ تے سڑکاں نے سٹ سٹ دے ہیں جس دی وجہ تو مقصد ہے کہ وہ واہ دی وجہ تو اڑدے ہیں۔ انہوں نے گندگی بھی لگ دیندے ہیں، جراثیم بھی انہوں نے کئی مقصد ہے کہ اس طرح سے واقعات تارن ہیں۔ اس علاقے دی عورتاں وہ گڑی دی بچے جس ٹائم بیٹھی دی انہوں نے الٹی چھوٹی بھی کر کنی ہیں، وہ شاپر اندے بچے سٹ دی ہیں۔ وہ کہہ پھر نہیں تارن دی ہیں کہ بھائی کسی دی کپڑوں تو لگ دے یا روڈہ بھی لگ دے یا کسی دوسری گڑی تو لگ دے۔ یہ چیزیں جڑی ہیں وہ پھر وہ جراثیم بن جالدے ہیں، وہ جراثیم ہو پھر یہ جڑے سے ٹائے دے کاگ ہونے ہیں۔ کاگ اگلی جگہ چائے دو ہی جائی کہنے گے ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے موہ بچو نکلیا گیا۔ پھر جڑے مقصد ہے کہ آوارہ کتے ہونے ہیں، کتے پھر انہوں نے بڑا کھڑ دیں اس وجہ تو بگر بیماری بھی پھیل جالدی ہے۔ اندر واہ دی وجہ تو پھر کرام میں جال دے رہنے شاپر اوڑ کے، کرام میں بھی کافی بیماری ہے۔ دعا ہے اس دی شاپر اپنی بیماری بھی ہے جی کہ جستی وجہ تو جڑے جیہے علاقہ اس جیتوں بڑا متاثر ہو جال دے خاص کر اس جڑے منسرہ لاریار ہے۔ منسرہ لاریارہ اس دے بچے چیز بڑی انتہائی جڑی ہے اس گندگی پھیلا رہی ہے. تے تسی جی کینی منوں کیجیسٹرے یا وجھلے یا اس طرح دی نیری آ جلے تے ای اڑ دن ایک کڑی رکھی ہیں بیچ گاڑیاں نے اندر اگے پچھے تے ای شاپرانو کو پراپر تور دے اگر بند کیتے جلے نا جی تے اس تے بنسبت کوئی اور چیز کٹے جلے اس تے ملخہ بیچ آرہی ملخہ بیچ تقریباً تے ای می آتھاں کے بڑی ایک اچھی گال ہے اور زبردست گال ہو جڑسی کہ شاپران دی وجہ تو جڑے جے اسی لوگ بڑے متاثر ہو گئے ہیں۔ مقصد ہے کہ بڑے بیماریاں اس تے سامنک اسی کر رہے ہیں اس چیز دی اسی اس کو کوئی چیز آتے ہیں کہ بھائی یہ نا چیزاں تے پبندی لگ جلے تے بڑی اچھی گال ہے جناب یہ تسانہ اس بارے میں سوال ایساں نے بڑا اہم کیتے تے اس تے یہ کہ ای چیز جڑی ہے یہ سانوں بڑی متاثر کر رہی ہے خاص کر شاپر شاپران دے بچ چونن۔ مقصد ہے کہ کین طرح دے ایک بزارہ کوسی چلدے ہیں: اسی سبزی شاپران میں چاندے ہیں۔ اسی آٹا شاپران میں چاندے ہیں۔ اسی کسی قسم دا بھی کوئی چیز دے مقصد ہے خرید و فروخت والی۔ اسی جڑے جو شاپر نہیں چاندے ہیں پھر اگر اسی احتیاط بھی نہ کر دیں نا شاپران کو بس کاروبار سارے چڑھے ہیں پھر ظاہر انہوں اڑ کے اواد نا لیں درود رکھیں کرابے دویہ کرابے چوں کہ اس طرح میں ہوندے ہیں کہ شاپر آندہ اڑ دے تو بوٹے نال چمڑ چلدے ہیں درختہ دے نال وہ کہیں کہیں سال پھر وہ چمڑے رہندے ہیں ٹھیک ہے جی پھر وہ جتہ پھٹتا نہیں پرانا نہیں ہوندا وہ پھر اسی نال چمڑے رہندے ہیں تے اس لوگوں نے اپنی بھی تھوڑی جی ناہلی ہے لاپروائی ہے تے یہ مقصد ہے کہ شاپر بڑھ رہے ہیں یہ بھی بڑھا رہے ہیں اس ٹیم تے جی کہ سہولت ہے۔ منہ اس گلوں گا سی ارے جسولت ہے جی شاپر نے جی بکسے نے جی بس دوکاندار بھی جڑے جایا شاپر بس پکڑے آتے سبزی ہے کوئی چیز ہے بایا تے چہاتے دا لیکن اس تے بنسبت تھا کہ اسان اپنے گھروں کو جیسے جندال مقصد ہے کہ جو پانے لوگ اس تے اباؤ جداد تو استعمال کرتے ہیں اس کو کپڑے دے تھیلہ سے کنجلا نال تے اوہ چیز اس تے اس پچ مقصد ہے سبزی ہے یا کسی قسم دے کوئی سودا بھی ہے کوئی چیز اس تے خریدیں شیعہ خریدیں اس پچ اس تے کہنا نا ایک تے اس کو اسی آنگ گئے دوبارہ اسی توہ بھی کم سے ہم کو پتے کہ اس تے ضرورت ایک روزمرہ دی چیز ہے اس کو توہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تے دعا یہ کہ اسی اس کو بار بھی نہ چھٹ سا اس کو دوئے وقت بس اسی انشاءاللہ اس کو توہ کرا کھون سا نہ وہ گندگی پھیلا سی تے نہ اس تے پر جو بار اڑھ رہی سی تے نہ کوئی جو سی تے اس شاپر بلکل ختم کیتے جنہوں جناب تے یہ بہت یک زبردست گال ہو جڑی سی جیساں دی اساں واستے تے اس تے توسی مربانی کرو جناب۔ اچھا جی یہ دیکھو دوہزار دوہ بچھ جو آیا سا سلاب آیا سا یہ سلاب بھی جی جو ہے بلکل اسیستے بچھ اساں دے بلکل سامنے کھین دا واقعہ ہے اور اساں سن جتنے جنازے بھی دوہزار دوہ بچھ اساں سن پانی بچھو کٹیں اس سامنے آتھا نہ کٹیں جناب تے یہ پسیہ پار دے بھی اسی بجلی بجلی بھی اسی پار دے تے تقریباً مارا تھا سو دا کھڑا جو بجلی دی وجہ تو آیا وہ تقریباً مارا تھا چار تو پانچ فٹ گہرہ ہو سی تے چار پانچ فٹ چوڑا ہو سی اتنی بس کھڑا بجلی دی وجہ تو آیا جس بچو پانی نکلیے. وہ پانی نکلے تو اس پانی دی وجہ دوگا جس وقت پتھر آئے درخت دے چڑھ دے درخت آئے پریشر بھی نال ہوا دا سا اس وجہ تو پھر پانی اپنے نالے وچ اس تاں مایا گیا۔ انکہ پتھر سے پتھران تک دیوار لگی ہے قدرتی اوہ تسی دیکھ بھی اکتے تھے اس درخت دے وچ اوہ قدرتی دیوار لگی ہے۔ پچھے درخت کچھ تے آگئے پجے ٹروٹے دے چڑھے ہیں اوہ پھر پانی آبادی دی طرف رخ کر گیا۔ آبادی دی طرف جس ٹائم گئے تے پھر تقریباً ٹائم بھی ہے جی اساں تسی کو پتا ہے کہ اس ٹائم تقریباً دو ٹائم بجے ہے۔ ٹائم ہاں اس ٹائم لوگ سوتے دینے تقریباً ہر بندہ اپنی نیندری بھی چوندے ہیں جنہوں لوگوں کو مقصد ہے کہ پتا ہوئے ہو نسند کچھ جو نسند وہ کافی سارے لوگ بچ مارے گئے جس ٹائم آسیں۔ تے اس وقت ٹائم آسیں جی جناب کنابے منیاں منیاں دی بولنے دی آواز ہے۔ اساں دوپراستہ میں آسیں اکارتہ سی باہر نکلے ہیں تسی منیاں دی بندھی بھی چاسا پانی تے وہ منیاں اس دی وجہ تو بول دی ہے سی جس ٹائم پانی چھانے جو گئے ہیں تے بھول کرسی۔ جس ٹائم دوبارہ اندر ہو گئے ہیں تے بجلی آتھی ہے ایہ ٹائم ہے بجلی اس دی ایک تیسری مصروعی بجلی ہے یہ بھی آبادی دا جلہ ہے تو قدرتی بجلی جڑی ہے اسی وہ بھی مقصد ہے کہ سیدھی سیدھی چمکے اور اتنی چمکستی آسے کی بندے دی آنکھیں جڑی آسے انازوں اندھی ہو سکتی ہیں۔ اس چیزیں دے وچ دوبارہ جس ٹائم آسیں اندر کار گئے ہیں تے اساں سن گینڈا کوپڑے کو کونا لانا جڑا جئے وہ بھول گئے آسیں بارش اتنی آسے تے اتنی بھی جڑا جئے. اس وقت ہم اُس دنال ملے تھے ماسیاں سے، جتنی بھی تھے، انہوں نے سنایا کہ جس ٹیم گیڑا تھا، جی گیڑ کھولے تھے، سیدھی اندر انہوں نے بسے تلے تلے فریاداں کیتی تھیں کہ "بھائی تسی بنسو اُتھو آگئے، جڑے جیب پران، کچھ بھی نہیں رہیا، بس فلڈ آگئے تھا سارا، کوئی روڑ کے۔" اس وقت جناب، جس ٹیم باہر نکلے ہیں، انہوں نے ماسیاں دے کچھنے کپڑے نہ آسے، کچھنے سرہ دا چیلہ نہ آسے، بلکل پیر ننگے، سر ننگے۔ پھر اُس نے کپڑے شپرہ دیتے ہیں، سارا کچھ۔ جس ٹیم ہم باہر نکلے ہیں، تو دوپراہ پسہ پران بیٹرن شیڈول آگے دے ہیں۔ پھر جی، جس ٹیم فلڈ آگیا تھا، یقین مانوں کہ اُس وقت کی اکھی نے دے ہیں کہ جس ٹیم پتھر نال پتھر، بٹے نال بٹے ٹکر دے آتے ہیں، تو ایک کو آفیت نہیں کلتی تھی۔ تو ایک اُس دی شور آتی تھی کالے پانی دی، تو اُس دی نال پھر قدرتی بجلی دی چمک دی، اُس دی شور آتی تھی۔ ایک بڑا خفلاغ منظر آتی تھی اپنی اکھی نے دے ہیں۔ پھر اُس نے کہا تھا نا جو لوگ تھے ہیں، پھر ہم موڑ کے آئے ہیں کار کار آئے ہیں، تقریباً ہم مقصدہ نے ان کا واگش اکبال کی تھی جو لوگ آسے۔ جو لوگ اور متاثرہ سے تھوڑے بہت اُس کٹھے تو سرہ دے ایک اور کٹھا تھا۔ جو اُس تو پارہ سے نہ چلک تھے تھے، انہوں نے پھر ہم سناندے ہیں اپنے کار آکے۔ جو جیہاں انہوں نے کو سیف کیتے ہیں، اکبال کی دی تھی، کپڑے شپر دیتے ہیں۔ جس ٹیم ہم نے دیکھا ہے، کوئی آواز پانی دی کارٹ ہو رہی ہے، شور کارٹ ہے۔ اُس ٹیم ہم دوپراہ گئے ہیں، آگئے پھر۔ آگئے گئے ہیں نال اُس ایک بلوئی بھی آسا۔ پھر اُس وقت گئے ہیں تھے کوئی کار تو سٹارٹ ایمیا سے ہیں، جی دڑا نے کی جینا تے یقین مانسو جی کہ مکانا دے فرش ہیں نا جی، فرش آسو، فرش پی نہیں رہے۔ ہون دی ہونی۔ تے اوہ فرضیں توں باکس دے پانی سن چاک کرنا۔ پھر اس تو آگئے۔ لوکاں دے اوراں دے مکانا سے پھر اس سن کافی سارے لوگ جڑے ہیں بکریاں مال مبیشی جڑا سا۔ ایہ بھی اس سن جڑا جئے پانی وچوں کڑیا۔ پھر کافی سارے جنازے اس آسے اس سن کڑنے۔ ایک کارہ سن آساں گئے جائے۔ ایک کمرہ سا جی اس تے وچوں۔ اے جڑی مٹی ہوندی ہے لاہ ہوندی ہے۔ اے لاہ کے اس کمرے دے وچ جم ہو گئی ہے سی۔ تے اتھے ایک سیلنگ دے اس تے لاک بے پھٹے ہوندے نے بڑے بڑے سیلنگ والے۔ اوہ پھٹے جیہاں وہ ٹیٹن پاگنی دے وجہ دے اس تے لاہ دے اتھے آسے۔ تے وہ پھر اسی ایک بچہ اکاسا۔ بچہ کو میں جس ٹائم کمرے بچ اندر گیا کڑنا بس تھے تے۔ وہ بچے کو میں کڑھے تے۔ بڑا اچانک پیر پھٹے لو دالہ پسلے دے ایک عورت دے سر تے آگیا۔ عورت دے سر تے جس ٹائم آیا تے وہ لاہ دے وچوں پانی دے وچوں نا عورت تے لٹھاں جڑیاں سی اتھے پواں۔ تو مہو پراوسن آواز دی تھی کہ بھئی یہ جنازہ لاش ہے تے اس تے پیر چھا۔ اس تے پیر چھا۔ بچے کو بار کڑ کے پھر دیکھے پھر جڑا جئے عورت تسی اس عورت کو ہم سن کڑھے بار۔ اس تے نال پھر دوئی عورت تسی سن کڑھے پھر تری عورت تسی سن کڑھے۔ تری تے دو پانچ۔ تری عورت نے جنازے ہم بڑی ہوں عورت تسی ہیں۔ تے تری دو بچے ہیں۔ یہ سن سن پھر کڑ کے بار ہے۔ کی کھٹتا پائیں۔ ایک ہی کھٹتا پا کے پھر اس سن پانچ جنازے ایک ہی کھٹتے پچھے اس تری چار آگمی ہیں۔ اگے میں ایک اللہ ہی آساں جی۔ اور مرے آساں ایک سلوار لگی تے سی۔ جسمہ تے تے باقی ایک آف بنیاں نہ سی. تے وہ جنازے ساں پانجے کی کھٹہ دبا آگے اس پانی دی وچوں، جڑا پانی فلڈ آیا تھا سا، اس پانی دی وچوں آسی چڑھ کے تے دوسری سیڈ گئے آسی، جتھے مثال ہے انہاں لوکاں دے دوسرے کارہ سے، اتھے کھڑ کے اساں جنازے شرازے لارہے نے۔ پھر دوبارہ اسی موڑ کے جس ٹیم آیا ساں، پھر اور مقصد ہے کہ کافی سارے جنازے کرنے، پھر ایک مرہ کلاس فیلوہ سا، اللہ پاک بخشے، اس تے پھر والد صاحب ایسے نے سنائے، ہاں جی ربائی، وہ اجازت نام تا لڑکا سا، وہ انہی مل رہا، پھر اساں اس دی کھدائی کیتی ہے، اس کو اساں دے ہے، وہ بھی جسوں کو نہیں ملے اس تڑے۔ پھر اس تو بعد اسی آگے آگئے ہیں جی، یہ روڈ والی سیڈ در آگئے ہیں، روڈ اتھے روڈ والی سیڈ آئے ہیں، پھر تے صادات فیملی ہے، تعلق رکھتے ہیں، وہ آسے، ان دے جڑے بچے شچے ہیں، پھر وہ عزادن دے مقصد ہے کہ جڑے کاروبار جاندے ہیں، آسے بچے ایہ بار آسے، بیرین آسے، وہ آئے دے سے سپیچوں اتھے کران کو، وہ لنٹر جس ٹائم ٹیتھے تھے، لنٹر بیٹا اتھے جا آگئے ہیں، ان دے تلے بچے بھی آسے، آپ بھی میہ بیوی تھے، وہ آسے پھر اوسہ کو کام آیا۔ سابار گئی کہ لنٹر تسوں کو پتا ہے، پھر بڑی چھت پی جیوے، ٹیڈی جیوے، پھر اوسہ سن نہیں کرو کی، پھر وہ مشین ہیں شیش جانا ہیں، پھر مشیناں سنال کے پھر جڑے سے لنٹر پانکے، پھر اتھوں جنازے شناظے کٹیں۔ بندہ خطہ کہ یقین منسو کہ بڑا ایک خوفناک مناظر ہے آسہ، آسہ اپنی آنکھیں نے دے ہیں اور اس پچ۔ جانی نقصان بھی بہت ہویا ہے اتھے ایک دو منگنیاں بھی آ سیاں یعنی کہ اپنے ازروں تو آئے تھے مہمان شمار جڑے تھے منگنیاں دے جڑے تھے لڑکیاں چل گیا تھے سب بھی مقصد ہے کہ شہید ہو گیا ہیں مر گیا ہیں بچے تھے نال کافی سارے۔ اچھا جی تے بڑا ہی ہے کہ بڑا خوفناک منظر تھا پھر اس تو بعد لی لوکاں دا جڑا سمان تھا سمان کرام ہے جیسے پانی چانی بڑے ہیں جینا کرام ہے کاروڑا نو نو کرام ہے سمان تھا جیسے قیمتی زبرات تھے پیسے کمبل جو بھی مقصد ہے کرام ہے قیمتی جینا دی اشیاں تھی وہ سارے جڑی ہے بلکل روڈہ تھے ایک عام میدانہ تھے جیسے پانی جس کنڈ روڈ گئے ہیں گے اتھے ہی ٹھیکے اتھے ہی ٹھیکے تھی چیز تے بہت زیادہ نقصان ہویا ہے ان لوکاں دا۔ پھر ایہ چیز جس طرح پانی آیا ہے صبح پھر آگے دیال بھی ہے رات دوسرے دن صبح تک ایہ چیز آتی مکمل ایہ چیزاں اشیاں جڑی قیمتی چیزاں پیڑے تھیں پھر دوسرے دن تو بعد آہستہ آہستہ چیزاں غیب ہونی ہیں گیاں۔ کس طرح ہے کہ جس طرح مثال کر دیں لوکاں کو پتا لگ رہے ہیں جی بھائی جوگوری بیچ سنکھیاری منصرے پٹاباد ہریپور جتھے جتھے بھی پتا لگ دے رہے ہیں جی ڈاٹر بیچ بھی فلڈ آ گیا ہے تو جس طرح جتھا لوک آندھر ہیں تو پھر انہوں نے سنہیں چیز نہیں دادی کہ بھائی یہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں یا نہ دا فلڈ آیا ہے یا نہ تے جس طرح دی بیئے ہے کوئی ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے سنہیں چیز نہیں سوچی انہوں نے سنہیں کیتے کہ جس طرح اتھے بھی کمل آیا ہے قیمتی وہ چائے. کساں دا تھیب مقصد ہے کہ سوٹکیس چڑھتے ہیں، اوہ آئے اوہ چاہیے۔ کساں دا مقصد ہے کہ جڑی اچھی کیمت کی اور چیز آئے اوہ چاہیے، چاندھ رہیں، آپنے آپنے نکل دے رہیں۔ اسی لوگ تا مقصدے مصروف آسن، اپنے مقصدے جنازے وی، اور مسجد دی گال ہے کہ جتنی بھی اس مالے دے جنازے آسن، اس دا مکان شکر الحمدللہ سی کا سا، جتنی بھی اس مالے دے جنازے آسن، بچے دے، بڑے دے، اس دے کار آسن۔ اسی سنہ دے جنازے آسن سارے اتھے، اسی دونوں چیزیں مصروف آسن۔ اس دے اپنے بڑے پراؤ دے تقریباً دو بچی اس دی فوت ہو گئے ہیں، بچی اس ایک بچہ اس دا تقریباً بچہ اس پانچ سال دا، بچی اس چار سال دی۔ وہ بھی دونوں فوت ہو گئے، نالی جنی بٹے تھے بیٹھے کھڑے تھے، وہ توڑی دیوار ٹیٹی، وہ دونوں اتھی بیٹھے مر گئے۔ تے اسی انہاں چیزیں مصروف آسن، بس جدو بلارہ دے پھر لوگ آئے ہیں، مقصدے چیزاں چاندے رہے، کھڑتے رہے، چاندے رہے، کھڑتے رہے۔ خطہ کہ اتنا بھی ہویا ہے کہ جڑے اتھے بعض لوگ ہیں، ایسے کی جنہاں دے کھاراں میں ٹوٹیاں نلکے لگے رہے تھے پانیان دے، باہر دے ہیں۔ وہ بھی لوگاں نہیں چھوڑے۔ وہ بھی لوگاں نہیں چھوڑے۔ ایہ بچ پھر آگئے، کچھ جڑے ترشتر نشے والے لوگ جڑے آگئے، وہ پچھے پھرتے ٹردے رہے، انہوں نے سنو ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑیاں، سابرا سے بچ، باترومہ دے بچ ٹوٹیاں ہاسیاں، ملکے ہاسے، وہ بھی نہیں چھوڑے۔ وہ بھی یہ لوگ مقصدے لاد کہتے کھول کے، وہ بھی کھینکیں۔ تے برحال ہے کہ بڑا ہی ہے کہ یقین مانوں کہ دلخشاش واقعی ہے واسن سنو اپنی، کنے دہے دے، اساں اپنی ہاتھانال جنازے اس کو جو کٹیں۔ تے بس ایہ۔ اللہ پاک بچاوے ہر بندے کو جیجے تے۔ یہ ہم نے بات بھی سنیا تھا، سن سن کے۔ یہاں ٹیم بھی ایک آئی ہے تھی نا۔ سائنسدان آئے سنوں سن پیچھے گیا تھے۔ پہاڑوں نے سرچ کیتا تھا راج بائی۔ اس وجہ تو تھے بجلی پئی ہے۔ کیا واقعات ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے سن بعد بھی جس ٹیم ریسرچ کرے انہوں نے سنیں درسے کہ پہاڑ دی بچ ایک اس طرح دا لاؤ ہے یا کیمیکل ہے۔ کہ جس دی وجہ تو اسمانی بجلی اس پہاڑ تے پین دی ہے۔ تو اور واقعی گل ہے کہ وہ پانی علیوا وار ہے کوئی ایسی لیکن یہ بجلی جدوں بھی مقصد ہے کہ اس علاقے میں دیسی چیترا دا مینا ہے۔ اس مینے میں چیترا دا مینا ہے۔ جنہاں درنگ کچھیں شوشیں نکل دی ہوندی ہیں۔ اس مینے میں بار بار بجلی اس پہاڑ تے پین دی ہے۔ لیکن اللہ پاک ہے بچانا والا کہ پانی اس بچو نہیں نکل رہے ہیں۔ لیکن یہ بجلی بار بار اس پہاڑ تے پین رہی ہے۔ اور اتنی خوفناک پین دی ہے کہ جس ٹیم بجلی پین دی ہے اس پہاڑ تے بندہ جتھے بھی بیٹھے ہوندا نا بندہ بالکل سو نہ ہو جاتا ہے یا بندے دے کان نہیں بند ہو جاتے ہیں۔ اتنی خوفناک باز ہوندی ہے اس اسمانی بجلی جس ٹیم اس پہاڑ تے پین دی ہے۔ انہوں نے گورے نے ریسرچ کیتا ہے کہ رباہیستے بچہ ایک اس طرح دا پتھر ہے۔ جو اس بچو لاؤ ہے یا کیمیکل کچھ نکل رہے ہیں۔ اس پتھر دی وجہ تو یہ بجلی اس پہاڑ تے پین رہی ہے۔ برحال ہے کہ پین دی ہے لیکن شکر الحمدللہ اس تو بعد اس طرح دا پانی نہیں نکلے اس پہاڑ تے بچو۔ بجلی بار بار پین رہی ہے اس پہاڑ تے. بگنلہ پاک سُنسترو باہر بچائے تھے پھر اس دی بھی کافی سرن نقصان آسا اس دے ڈرڈری اسپتال ہے۔ اس دے ڈرڈری اسپتال ہے جی ساڈے سونہ سو پناہ دے رکھی بھی تھے۔ یہ ٹی وی سنٹوریوم دے نام دی مشہور ہے۔ یہ انگریز دور دی بنی ہوئی ہے۔ انگریز دور دی بنی دی ہے سی۔ وہاں دے قریباً حالہ گباراں پندرہ سال ہو گئے ہیں۔ اس پہ ہزارت جی نے بچی جیسی بنی دی اس پہ منٹل اسپتال آسا۔ وہ بھی اتھے آگے شفٹ ہو گئے۔ یہ اسپتال بھی اس سے فلڈ دی بھی کافی ڈیمیج ہوئی ہے۔ یعنی کہ جس طرح دیواراں روڑی ہیں پتھر دی ساری دیواراں سی ہیں۔ دیواراں روڑی ہیں پھر اُس تے لکڑ دا کام آسا۔ سیلنک ہوئی تھی لکڑ دی کام آسا۔ وہ بھی سارا ٹیار گیا۔ پھر اتھے اوہ چیز جیلی ایسی پھر لوگوں سنس کو مرمت نہیں کیتا۔ ایرا جی ہے اس دی کچھ لکڑ ہے۔ یا اس دی کچھ چادر ہے۔ یا اس دا کوئی پتھر ہے۔ بلا کے یا کچھ اس سے سورہاں دوبارہ مرمت ہو سکے نا۔ اتھے جڑا بندہ بھی آیا جی۔ اس پتھر اس چائے وہ کراو کہنگے۔ میں گیاں لکڑ چاہیے۔ میں کراو کہنگے۔ دوہا گیاں چادر چاہیے۔ کراو کہنگے۔ وہ یقین منوں کہ اس دی یہ جوڑی منٹل ٹی بی سنٹوریم اسپتال ہاسی نا جی۔ یہ اتنی بھی ہون نہیں رہی۔ اتنی ڈیمیج ہو گئی ہے۔ پھر بچوں لوگوں سنسلا برائی دی وجہ ہے۔ تو آگے بھی لگ گئیں ہیں اس کو۔ آگے لگ گئی ہیں۔ تقریبا بارہ دوہترہ فوٹو سی دیواراں پتھر دی ہیں۔ باقی اس تو آگے پوری لکڑ لگی دی ہیں۔ لکڑ دی دیواراں سی ہیں۔ وہ آگے پھر جس طرح آوے سنو لکڑی سن آگے پکڑی ہے۔ پھر لکڑ بھی سڑ دی رہی ہے. سارا کچھ سٹاف ہونے دے باوجود ہی نہیں ہے، کوئی تھہیں مقصد ہے، کوئی ملازم نہیں، چوکیدار نہیں، کچھ نہیں، سارا کچھ ہونے دے باوجود ہی۔ یہ ایک صرف لپروہی دی وجہ توں جڑے جے، یہ چیز اسپتال استی آستا آستا بلکہ یعنی کہ اسی پرسنٹ تقریبا ختم ہو رہی ہے، بیس پرسنٹ رہ گی اسی پرسنٹ ختم ہو رہی ہے۔ یہ چیز بھی اسان کولوں جڑی ہے، فلڈہ وچ جو ڈیموج ہوئی ہے، دوبارہ کسی سن بھی نہیں ہے، ہاں اس علاقے دی وچ۔ ارجیب بھائی اس کو دوبارہ اسی مقصدے دے کسی بندے کو آکے اس کو مرمت کر چھوڑنا یا اس کو اسی دوبارہ اس کو تعمیر دیسی کو کرانا، قصہ بندے سن بھی نہیں کیتا۔ لیکن وہ آستا آستا ختم ہو رہی ہے، یہاں سب تو بہترین چیز ہے، میں دسوں کہ یہاں سب غریب لوگ رہنے ہیں۔ اتنے کچھ نا، اتھے انہوں نے مقصدے کہ دس روپئے دینے ہیں، دس روپئے سے پرچی کرنی ہیں، کم از کم اسی ہزار تو باران سو روپئے دوائی کراوہ کھردے ہیں اس اسپطالہ بچو۔ اور وہی مقصدے جڑی دوائی اسی ہزار باران سو روپئے سے اتھے دس روپئے سے پرچی دے کھردے ہیں، وہی دوائی اسی کدے اسٹورہ تو میڈیکل اسٹورہ تو شنکیریہ جتھے ڈھٹرا تو سی کہنا، تک کم از کم اسان کو ٹائی تو تریس ہزار روپئے دی اسان کو پین دی ہے۔ کتے دس روپئے دے کتے مسئلہ ہے، تریس ہزار روپئے۔ تو اس تے باوجود بھی اسان کو مقصد ہے کہ اس چیز دے نہیں کہ بائی اسی یہ نہ سوچتے کہ راضی، اسی یہ دس روپئے دے تین دوائی کھڑتے ہیں، تو اسان کو اسنال اس تی اگلا گال کو کرنا چاہئے دے، اس اسپطالہ کو اسان کو کہ پھر دوبارہ اس کو نویت طریقے نہ بحال کرنا چاہئے دے. لیکن آسی چیز، ناچنوں گل پیسے تھوڑا بہت ہیں، انہوں نے چیز انیج ہسپتالہ بدھنا سکدے ہیں، ہم سٹوروں تو کہناساں، شنکیرے تو کہناساں، اس طرح کرساں۔ لیکن انہوں نے جو مثال کر رہے ہیں، میں یا جمانے اور پرانے غریب ہیں، جنہوں کو مثال کر رہے ہیں، ایک جڑی لگ دی ہے جڑی، ایک نہیں لگ دی، تو ظاہر ہے پھر انہوں سن، تو دواہی کہنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرچی دے کہنی ہے، دواہی نہ جیو، مقصد ہے کہ تیرا ہزار پی دواہی، بچے جو کہتے نہیں آؤتے یا گام نہ جیو۔ تو یہ چیز اسی تھی ہے، اس پانی دی وجہ تو ڈیم ہو جائی ہے، جدہ کچھ تا کوئی جس طرح پتھر پی دینے روڑے دے، وہ بھی اتھی پی دینے۔ اس کو کسی سن لاغہ مورڈ کو بھی نہیں کرتا۔ جو تھوڑے باہر روڑے گے وہ چار لوگ کھڑا ہو گئے ہیں۔ اس واسطے جدہ ہے، میں اس تے بھی تسان کو یہ کرنا چاہنا کہ اس تے بھی ایک تھوڑا جا ایک کیتے جو لے، کسی ڈرڈہ دی اسپتالہ واسطے بھی کچھ تھوڑا جا ایک بندہ ہووے، کہ جدہ ہجی بھائی اسپتالہ وہ رہن دی اتھی۔ اس کو دوبارہ اگر مرمت نہیں ہوگی، لیکن اس کو اگلے جدہ نقشہ اس تو نہ بگاڑے جو لے، نہ وہ کیتے جو لے۔ باقی یہ جو ولاد ہیں، تسان کو میں دست رہے ہیں، اس تے ایکین اس سامنے دے دیں۔ زلزلے تو بعد پھر جو ہے اسلاب آیا، اسلاب تو بعد پھر جو ہے۔ اور تے کہیں کہیں مقصد ہے کہ اس طرح دیا، یہ چیزیں ہونی رہیں، بارشیں دے وچ جس طرح بروباری ہوندی ہے، دو سال ہے کہ بروباری نہیں ہوئی تھی۔ یہاں کہ اتھے پراپر اتھے بھی بروباری ہوندی ہے، روڈ آؤتے بھی ڈاٹر دے وچ بھی۔ اتھے تقریباً چھ چھ آٹھ آٹھ انچ برسات دے بھی ریکارڈ اتھے بھی رہے ہیں۔ لوگ کتنی دن کرلوں تو باہر نہیں نکل سکے. باقی سارا جڑی ہے برفباری تے ہور جڑکے ہوئی ہے تھوڑی بہت ہے لیکن پچھے کنڈ بنگلہ دی طرف تے موسیٰ مسلح دی طرف توں آندی رہی ہے لیکن اس طرح دی برفباری نہیں ہوئی کہ جس طرح پہلے سیزنہ بھی برفباری ہوندی ہے سی کہ ای بھی الحمدللہ شکر ہے کہ اس دفعہ جڑی برفباری ہو گئی۔ اگر ای برفباری نہ ہندی تے اس دفعہ پانی آ رہے اتھا دا ای پانی بھی اس چشمی دا پانی ہے۔ پچھے پہاڑ جڑی برفباری ہوندی ہے اسی دے پانی پگل دے پہاڑاں وچوں تے ای نکل کے آندے۔ پورا جتنا بھی ڈرڑ سنٹوریوم ہے یا سپٹل ہے یا پورے علاقے اس سارا ای چشمی دا پانی آ رہے اتھوں بقاعدہ ٹوٹنگ ٹینکیاں بنی ہیں تے اوہ ٹینکیاں دا پانی پے پا میں چاکے ایسا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس دفعہ تسیح لوگ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ بارشہ نہیں ہویاں اور پانی واقعی خوشک ہو گیا ہے سی یعنی کہ سو بچو پنچا پرسنٹ پانی اس ٹائمہ توں خوشک ہو گیا ہے سی تے ای تے شکر الحمدللہ برابری ہو گئی بارشہ ہو گیاں مکھی تا. پانی مور کے پھر دوبارہ اچھے ہو گیا ہے اس تے پانی اچھا آ رہے ہیں اس تے پانی جتنے بھی ہے اس علاقے دا۔ یہ اللہ پاک دے نظام ہیں کہ اسی لوگ تے شکر ہیں کہ رباسی اس دفعہ بس گئے ہیں مر گئے ہیں۔ اسی بس پانی دی کات ہو گیا ہے پانی اگر نہ ہو سی کھڑکاں سی نہ ہو سن فصل نہ ہو سن لیکن اللہ پاک ہے اس نے بارشاں بھی کر چھڑیاں برفاں بھی پے گیا ہیں پاہڑاں تے پانی بستے ہو گئے کھڑکاں بھی اس کی ماشاءاللہ اچھی ہو گیا ہیں سمجھو۔ اسی لوگ نے شکر ہیں اللہ پاک غفور رحیم بھی اچھا ہے جو بھی چاہو ہے جو کرنا چاہو ہے وہ کر سکتے۔ ہم صرف سوچوں جی ہیں یعنی لیکن جو کردے کرنے والا وہ رب دی ذات ہے.